<noise> Anre toriyolo aga mufoji ero biasanna napalenneq tawwe akko bottingnge <noise> pammulang yanaritu anre-anre taneq e aga sabaq na mufoji ero anre we <noise> magi fekkogi carana <noise> mis- misseng ga feekoi carana <noise> yakkibbuq ero anre we nappa tarangkangngi fekko carana yakkibbuq <noise> rupa-rupanna yero anre we na- <hesitation> beppa tau riyolo e aga sabaq na mufoji ero beppa e rufa-rufanna beppa esibawa fekkoi carana yakkibbuq ero beppa e madderri nafalenneq e te ko bottingnge na ero ufoji- ufoji e yanaritu <hesitation> onde-onde fekko gi carana yakkibbu ye onde-onde we ten- pammulang laddeq e nari- na- yanaritu ipassedia ni ye maneng yapparelluangnge <hesitation> yanaritu labbuq e golla e kaluku e golla cellaq e santangnge <noise> <hesitation> sibawa <hesitation> pamuttu oring. Nappa ipatoppoq ni bungeq-bungeq na ipatoppoq ni joloq oringnge <hesitation> akko yaseq na komporoq e bereq mafellai rede wai na koro ya- yaseq e lalenna oringnge <noise> furana yero lei- leiyakkibbuni onde-onde we yanaritu <noise> leiga- leipasigaru ni joloq labbuq e sibawa golla e itaroni mapuddeq laddeq bereq weddingngi leiyakkibbuq-kibbuq mallebu-lebu furana yero leipasigaru maneng leiteppanni golla cellaq e tengngana <hesitation> lebu-lebunna onnangnge ero onde-onde we nappa ifallebu-lebu femeng furana yero <noise> <hesitation> ajja tallufai wi <hesitation> kalukunna isaliweng furana ifaberreq kaluku we engka tu maderri <hesitation> lei- leitarongengngi furana ifaberreq kaluku e leitabberre ero fura e ipata- <hesitation> ifatabbere ero furana leifaruq kaluku we akkoniro leiteppang ero lebu-lebunna onde-onde we siba ru- sigaru manenni <hesitation> faru kaluku weero fura e ifaruq. Nappa eteppanni ko oringnge ero onnang fura ifatoppoq narang leinasuni onde-onde we ilalenna oringnge furana ero itajenni manasu <noise> farellu kafang wettu metta-etta nappa manasu naitajeng toni purana ero lei- ko furani manasu weddinni leiyanre <noise> ero cara-carana areggi <hesitation> <noise> akkibburenna <noise> beppa e yar- yanaritu onde-onde enaro beppa toriyolo e <noise> ufoji yakko maderri lo ka bottingnge <noise> nappa ero to na maderri lo wanre.